<hesitation> ekplo ba me eklo eshki esson moa are awo la lo esson hali ba moa la kpo me sno lo masama moa ae numa, are numu ya alo adtizi, are numu la able odne ga aka am me eklo eri arenumu la avu esi ban akama abgo arenumu la alo dlizi arenum la ata ekpa bo arenum la alo addlizi arenum la akpikpi kala moa are asa akli moa arehwi gan adzu pyepyen kamoa arehwi san adzu pyepyen kala are na la ba susko ka na aehwi are numu la akpo umbugu kalaa ashe odne mbo ako umbugu asla moa anwye aye odne mbo arenumu la awo la esson bla ba na akloo moa are are numu lawo la esson dzizi gorn akpo eyli hogbre are hwi la ako iylii hogbre gan akpo akplo ba moa arehwi bo ayen kala na so ari hali he lo me eklo ko moa ashe ashe la afa ulbo da anumu admi de anumu na a sa esi ade anumu dzizi okuku kaka akpa hogbre alo la gi okogi So ashe lala la-akpo la akpo eshri bo ashe la aklo moa anwye akpo ee also ade moa wye mbo moa aklo ashe la akpowo are numu ashe la atayi aka moa anwye san ashe ba na abmi moa anwye gan atpo anyi bo ashe ba na abmi moa anwye gan atpo ayi bo ashe ban tukun adzu gno kala moa anwye na kpo ka moa wye ko wan mbo ashe la akowo moa anwye gan bo kpowo anumu gan ba na akpowo gale kala anumu gan ahen angban aaa ayen moa wye da moa arye yi sayi atama, ashe kyen la avo mo awye odne bo <hesitation> to me eklo ashe la alo adlizi ashe la kpo iyli hogbre ashe la avu odne abgo ashe la hi aklo ba ermu awo odne bo ashe aba na balo oba ba na aklo egba obza gan agba sa ada moa ashe nwo ayi kpo akplo balo aibo gan ayen moa atmz moa aka ba moa akpo ashe la afa ulpo ada anumu odne gan afaulbo ada gan ashe la ayga moa are aba odne ogan adzu kala moa apepen kala amoa Moa akpo ekplo na kala na so edgu ashe he la shine hali ba me eklo ko wo ba ae numu me eklo efatarma ba are numu are numu aa akpo iyli hogbre akpo iyli hogbre akpo akplo ba lo aran gan ekplo akpa hogbre alo la moa akpo lo alo adlizi a tsatse akpo emehe bo, akpo odo embza bo akpo odo kye la asa emehe aba ba okpa orgu bo akpo org tafu bo aata efu bo, ekplo na awo ba are lo lo alo adlizi ashegbo bo so iri moa are he lo hali ba me eklo ekye moa are